ما في وظيفة معينة بكون فيها سيء الى سببين السبب الأول: عدم كفائتي في ما أعرفه ولا أمتلك الخبرات الي تأهلني في مجال معين, لكل شخص عنده ميول معينة في مجالات معينة لا بد انه طبيعيا يكون أفضل فيهم من غيرهم بسبب الشغف بس في بعض الحلات الشخص يعمل في مجالات قد يكون ما يميل ليها واجد ولكن تحت ظروف معينة يتعلم وقد يوصل لدرجة الإتقان. السبب الثاني: المجالات الروتينية اللي لا تحتاج الى إبتكار ويملأها الكثير من التكرار.